Akory aby e! _x000D_ Arabaina aby e raha ansena ziaby ziaby tonga amin'ny fifagnansovana ty efa fantandreo moa fa hoe <hesitation> resaka raha sara mi nifanansovansena, de <hesitation> saotra reo a raha namaly anso de raha diansena aketo hiaraka hifety ansena hiaraka hototorebika fa aza atao ady e raha, enga anie mba sy hoisy ady aketo sy hoisy fifanomezansiny fa samy magnagno zegny tiàtiàgny samy zegny raha mahafalifaly fogny, misaotra besaka aby e raha.